<hesitation> ley restoran ka ko buri fu yafude, patte hen, e galasi hen wala gatto. <hesitation> dum ka fu hen gatto burata temedere. Patte hen dum temedere, galasi hen dum ada wawi wattude hen temedere. Eywa aɗa waawi jaasudu teemedere du, jooni ka teemeɗɗe ɗiɗi en. Kaalis amin minen ni.